Mɨn tlawan adukuna gharaho niwam <noise> mama tuwɨn du goyiwɨm baba nuwɨn deyi yauwa mɨn tluwɨn dɨ tsana pi mɨn sau mɨn ɗɨma girma a dukuna tlɨm har dɨ tɨkɨwɨn mɨna dukunatlɨn, e mɨne tluwɨn ka jika ghɨnsɨ dɨrayewan ama tlɨn dɨ rayewan, yauwa, hmm.